Harihari pita hioko'i aru tateea. Aru tatee hioko'i, ha oo'ore bo uto, araba hariepupa roga'a. Bo ipu tahi'ua ii'oo. A harihua a kopeea, ha bo uto a kope- hareepa roga'a, a uka a uka sitoopu- hareepa oo'ore bo uto. Aru bisiobaa hioko'i, koi'ee baroo, a harihua oo'ore bo utoraba roga'a. Ha oiraarei o bo uto, bo ubate a hoko pi'eebohara, ha hikitau sa aru abeehara sikuurui. Ta bisioba hioko'i roo'ore, ha aru uruu'osiia aru uri'urii'oea suasuari'ai pita oru bai bo atoarei bo re'asi bo tate haia bo re'asi bo aba sikuurui. A ue'eea rairaka, ee, uriou hioko'i tateu a harihua, haia ai'oruu sa aba'ue sikuurui. Aru bisiobaa roga'a aru uka abeehara. A arokoabaa oo'ore turi'ee. A arokoaba oru bai bo atoarei, aru bai'upa hioko'i aru uruu'osiia. A suariia roga'a rairaka. Uriou tateu ai'oruu sa aba'ue sikuurui. A koeabaa roga'a o ubarabuu. A ue'eea haia oruapita. A abeea hioko'i a tarai'oea. O ubararu o kekeruu ai'aa, a koeebaa bo ababuu sikuurui a re'asiia. A kookora reetoro huraba. Ta ruiia roga'a agai aitoko a kekerebaa turi'ee a utuhua ta aga opubaa, ta bisiobaa, reriiu. Aga bisiobaa aa, ai aru rogaea. Bo roga, bo roga aga kaibaa, a uka bai kasibaa sa sikuururaa roga'a, aga roga'upa hukuia. Aru kookora pita keibeea, bo keiba. A kusiia oteiai bo keibaa, oo'ore a ho'oho'oabaa oo'ore bo oosuru aru ehe'ehebaa. Ta aga, ta aga biriipibaa hioko'i roo'ore aitoko. Ta bisiobaa, a rogaea o oo'ore a reoreo- haaripee tari'ata, sa bira tarai'o- hareeu bisio a uka rogaea kai a rogaea. A keke- haaripee haia are- haa'ueuba ooparibaara bisio arogaea. Abu'u pita oru baire o uruu'osii'upa kure'ee'uiia. Oru bai'upa bira ue'e'upa kure'ee- haa'uia oirare. Sa o tabirii hioko'i bisio iisio reetoebaa, aba- harau roga'a oirai, hioko'i sa o keke- haaruu eipa'oo a huraebaa bo ruguarei. A rogaea kai a uka rogaea, a re'asiia kai a. eipa huraba.